gott kvöld íslenska þjóðin sameinaðist í sorg við sviplegt

í byrjun árs Sigurlaug Hreinsdóttir móðir Birnu segir mikilvægt fyrir hana að halda fast í minninguna um

hún vill að Birnu sé minnst eins og hún var þegar hún lifði en ekki fyrir hvernig hún dó Alma Ómarsdóttir ræddi við Sigurlaugu í gær þá

svona stórt áfall þá þarf maður að hafa fyrir því að ná í minninguna af því að maður verður svo fjarlægur

svona stórt áfall þá er vinna að ná í minninguna það er rosalega vandasamt því að maður þarf líka að passa og vanda sig að hafa minningarnar fallegar til að maður geti haldið áfram og til að maður þó hún sé farin þegar fólk er látið af því þá breytist hún ekki af því að manneskjan er ekki

gefa af sér áfram

lífsspursmál fyrir mig að halda henni lifandi sem fallegri minningu með mér

maður hættir ekki að elska þó að manneskjan hafa þetta fallegt hún er saklaus hún er bara saklaus manneskja hún gerði ekki neitt ljótt hún var ekki að meiða neinn og gerði það aldrei það að hún verði fyrir svona ömurlegum örlögum af hendi annars það er ekki

henni það er ekkert sem hún gerir rangt og það er ekki rétt að

í samhengi við hana því að hún er bara á röngum stað á röngum tíma og mætir ömurlegum að minningin sé vernduð því minningin verður svo heilög auðvelt að skemma hana og meiða hana þegar manneskjan er farin og þá verður hún líka

mikilvæg Sigurlaug segir mikilvægt að varðveita minninguna um Birnu og að minnast alls þess góða sem hún hafði upp til að bera hún segir að Birna hafi verið lífsglöð stúlka og einstaklega fjörugur krakki hún var ég þurfti oft að halda niðri í mér hlátrinum þegar ég var var rosa uppátækjasöm og stóð líka

alltaf rosalega vel með sér ef henni leið einhvern veginn eða fannst eitthvað

þegar við vorum kannski að takast svolítið á en hún var líka

af því að þrátt fyrir að hún

alltaf svo vel um aðra og lifði sig ofboðslega mikið inn í hlutina lifði

kom stundum heim þegar hún var búin að vera með vinum sínum og þá var eitthvað að gerast hjá vinum hennar kannski sem henni fannst bara svo æðislegt og

innblásin að segja mér frá því hvað það væri frábært að gerast hjá fólkinu í kringum hana

svo gaman að fylgjast með því

hún var alltaf einhvern veginn þar sem

bara alltaf til leiks og gerði það alla tíð ég er grænmetisæta það voru engar umræður að því hún bara allt í einu mætti einn daginn og sagði mér það hennar karakter þróaðist svo mikið þannig hún bara mætti einn daginn og sagði mér hver hún væri og ég hugsaði bara já hvað varð um að ræða við mömmu sína áður en maður

ákvarðanir en þetta var líka

spennandi bara en svo stóð hún

svo vel með sér fylgdi því eftir átti gott með að eignast vini og hún var opin

og gat alveg ögrað en það var

að segja hver hún væri henni fannst gaman að kynnast fólki og og var bara góð við fólk þúsundir komu saman í miðbæ Reykjavíkur til

Birnu í lok janúar og fjöldi fólks tók þátt í leitinni að

Sigurlaug segir að stuðningur almennings hafi gefið henni styrk til að takast á við erfiðleikana það hefur verið ofboðslega mikilvægt fyrir mig að finna

þennan stuðning af því að þetta er líka þannig mál

að það hefur gefið mér rosalega mikinn styrk og ég fann það kannski ekki fyrr en löngu seinna eftir janúar hvað það hvað það hélt mér gangandi og bara okkur öllum að finna þennan velvilja og samkennd og svo aftur þegar fyrir mig þá var bara gríðarlegt áfall

það var bara svona endurtekið áfall

þá fékk ég ofboðslega mikinn styrk að sjá

færsla mín og Vigfúsar Bjarna sem stóð með mér hvað við fengum rosalega mikla deilingu

það það gaf mér aftur kraftinn til að geta haldið áfram Sigurlaug hefur gagnrýnt

frétta í tengslum við rannsókn málsins og þá sérstaklega í aðalmeðferð málsins fyrir dómi hún segir rangt að tengja við þolendur af því þegar maður verður fyrir svona miklu áfalli skynjar maður hlutina miklu sterkar og það getur verið dóttur mína sem hægt er að sleppa er ekki til að hafa hana með mér og meiri tengingu við hana þó svo að hún sé ekki finn ég náttúrulega rosalega sterka

tengingu við hana og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að ná í þessar minningar og gera þær meira lifandi sko ég er auðvitað bara

í áfalli því þetta er síendurtekið þetta er svo lengi í kerfinu en áfall þá rofna ég einhvern veginn þá rofna þessi tengsl

fyrir á listahátíðinni í ár hún setur sterkan svip á borgina enda er sýnt á tíu stöðum þar á meðal í heilsugæslustöð bryggju og í bíói við röltum milli á opnunardaginn er mjög blómleg og skemmtileg dagskrá á

í ár hún er haldin núna í áttunda skipti og við fengum til liðs við okkur sýningarstjóra Margot Norton sem er sýningarstjóri í New Museum sem við erum yfir okkur ánægð að hafa fengið getað lokkað til okkar og hún hún mótaði dagskrána fyrir þessa hátíð og hún ber yfirskriftina teygjanlegir tímar þessu sinni á það hvernig listamenn takast á við tíma á mjög ólíkan hátt myndlist í víðasta skilningi hugtaksins

gjörningar innsetningar ljósmyndir og skúlptúrar eru meðal þess sem ber fyrir augu hátíðargesta já hefur alltaf verið framsækinn vettvangur fyrir tilraunir í myndlist og við höfum mjög gaman af því að hafa bæði

verk á hefðbundnum

hátíðin enn mjög svona flæðandi og þetta er mjög fljótandi strúktúr þar sem ekkert er bannað og það er svigrúm fyrir tilraunir og við viljum gjarnan næra það og við höfum lagt mjög mikla áherslu á að listamennirnir séu á staðnum þannig að lagflestir erlendu listamennirnir til dæmis að þeir eru hérna líka þannig að þá er þetta svona staður fyrir samtal þeirra á milli líka mín verk eru

tilraun til þess að reyna að nálgast tímann út frá einhverju öðru sjónarhorni en því mennska en þar sem ég er manneskja kemst ég ekki þaðan en ég setja mig í annarra spor annarra lífvera og ein leið til þess er líka

nálgast það hvernig við tengjum við önnur lífform og myndirnar sem ég sýni hérna eru fundnar myndir af internetinu þar sem fólk hefur fundið hjá sér þörf eða löngun til að deila myndum af plöntunum sínum en það sem mér finnst líka áhugavert eru persónugervingar við reynum að persónugera þær til að

nálgast þær frekar en að kannski reyna að verða

heiðursgestur hátíðarinnar í ár er sem hefur á sextíu ára ferli unnið með öll form myndlistar og var brautryðjandi á sviði

gjörning innblásinn af lífríki hafsins verkið vann hún með íslenskri Maríu Huld Markan

uppgötvaði íslensku fornsögurnar á áttunda áratugnum og Halldór Laxness skömmu seinna

hún hefur sótt sér ríkulegan

í verk Laxness og er hvergi nærri hætt

listahátíðin stendur yfir til fimmtánda október þess má geta að á laugardag stendur hátíðin fyrir opnum

til að finna nýjustu poppstjörnu Íslands sem mun taka þátt í verki breska listamannsins hún er að setja saman popphljómsveit sem á að flytja sérhannað lag til slá í gegn á vinsældarlistum í Frakklandi á næsta ári fara fram í mengi á

Óðinsgötu klukkan tvö á laugardaginn en í dómnefnd sitja meðal annars Ragnar Kjartansson Stefánsson og Erna Ómarsdóttir nánari upplýsingar á punktur is en þættinum er lokið í kvöld við minnum á Menningarvefinn ruvmenning punktur is veriði sæl